<noise> Laha mbô ambonin' gny tany. <noise> Gny fahaleovan-tegna tanteraky da tsisy <noise> satria hafa avao gny miharo am maro. <noise> Hafa avao gny miaraky amin'olo lafa manao raha, ndre ino gny hanagnategna, <noise> ndre ino gny fahefa anagnategna. <noise>